қайырлы күн құрметті әріптестер құрметті депутаттар баршаңызды тіркеуден өтулеріңізді сұраймын
уважаемые депутаты прошу всех вас пройти процедуру регистрации
тіркеу режимі қосылсын
жұмысымызды бастау үшін қажетті кворум бар мәжілістің жалпы отырысын ашық деп жариялаймын
құрметті депутаттар енді күн тәртібінің жобасы сіздерде бар сол бойынша сұрақтарыңыз бар ма
жоқ онда күн тәртібі бойынша да дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
күн тәртібі бекітілді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
бірінші мәселе
қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне білім беру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қазақстан республикасы заңының жобасы бойынша қорытынды әзірлеу жөнінде
бұл мәселе бойынша сөз әлеуметтік мәдени даму комитетінің төрағасы депутат мамраев бейбіт баймағамбетұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер

заң жобасында білім беру процессін одан әрі жетілдіру дуалды оқыту туралы шарт негізінде білім алушылардың өндірістік оқудан және кәсіптік практикадан өту уақытын еңбек өтілін есептеу
мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша білім алғандардың үш жылдық жұмыспен өтеу шарттарын нақтылау білім беру ұйымдарда ұйымдарында студенттердің оқу нәтижелері бағалау рәсімдерін реттеу қарастырылған
өзгерістер мен толықтырулар екі заңнамалық актіге бір кодекс пен бір заңға енгізіледі
комитет осы заң жобасын жұмысқа алып ол бойынша екі мың жиырмасыншы жылы жылға жиырма бесінші қарашаға дейінгі мерзімде қорытынды әзірлеуге дайын
қолдауларыңызды сұраймын
рахмет бейбіт баймағамбетұлына сұрақтарыңыз
жоқ онда қаулының жобасы бар сіздерде сол бойынша дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
қаулы қабылданды
келесі сұрақ қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне баланың құқықтарын қорғау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қазақстан республикасы заң жобасы бойынша қорытынды әзірлеу жөнінде
бұл мәселе бойынша да сөз депутат мамраев бейбіт баймағамбетұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер

заң жобасы балалардың құқытарын қорғау саласындағы заңнаманы жетілдіру мақсатында әзірленді атап айтқанда ішкі істер органдарында
есепте тұрған кәмелетке толмағандарға тәрбиелік ықпал ету шараларын қабылдау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын мемлекеттік орган нақтылау ұсынылады
бұдан басқа кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталықтарының қадағалаусыз және панасыз қалған балаларды ата аналарына немесе басқа заңды өкілдеріне беру бөлігінде құзыретін нақтылау
өзгерістер мен толықтырулар үш заңнамалық актіге үш кодекс алты заңнамалық актіні кешірерсіздер үш кодекс пен үш заңға енгізіледі
комитет осы заң жобасын жұмысқа алып ол бойынша екі мың жиырмасыншы жылғы жиырма бесінші қараша дейінгі мерзімде қорытынды әзірлеуге дайын
қолдауларыңызды сұраймын
рахмет осы сұрақ бойынша қаулының жобасы бар сіздерде сол бойынша дауыс берулеріңізді сұраймын
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранға беріңіздер
шешім қабылданды
келесі мәселе қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ерекше қорғалатын табиғи аумақтар мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қазақстан республикасы заң жобасы бойынша қорытынды әзірлеу жөнінде
бұл мәселе бойынша сөз аграрлық мәселелер комитетінің төрағасы депутат оспанов берік серікұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы і құрметті әріптестер
аталған заң жобасын қазақстан республикасы парламентінің депутаттары әзірледі және ерекше экологиялық ғылыми тарихи мәдени және рекреациялық құндылықтары бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерін күзетуге және қорғауға бағытталған
қазіргі уақытта ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жалпы алаңы тек жиырма алты миллион гектар немесе ел аумағының тоғыз пайызын ғана құрайтындықтан
биологиялық әртүрлі элементтер ретінде бірегей табиғи ресурстарды сақтау жүйесін одан әрі жетілдіру мәселелері өзекті болып отыр
заң жобасында көзделген түзетулер бұрынғы ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың құрамын шығарылатының немесе нысаналы мақсаты бойынша пайдаланыватқан
жерлерді ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жер санатының құрамына қайтаруды жеңілдетуге мүмкіндік береді яғни оларды сақтау мен көбейтуге ықпал етеді
өзгерістер мен толықтырулар екі заңнамалық актіне заң жобасымен енгізілді і жер кодексіне және ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы заңына
аграрлық мәселелер комитеті аталған заң жобасын жұмысқа алуға және ол бойынша қорытынды әзірлеуге дайын
қаулы жобасы сіздерде бар қолдауларыңызды сұраймын рахмет
берік серікұлына сұрақтарыңыз жоқ болса онда осы сұрақ бойынша дауыс берулеріңізді сұраймын
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранға беріңіздер
шешім қабылданды
келесі сұрақ қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне күзет қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қазақстан республикасы заң жобасы бойынша қорытынды әзірлеу жөнінде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
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
парламент мәжілісіне аталған заң жобасы келіп түсті
бұл заң жобасы парламенттің бір топ депутаттарының заң шығару бастамасы ретінде әзірленді
заң жобасының басты мақсаты күзет қызметі саласындағы заңнаманы жетілдіру болып табылады
атап айтатын болсақ заң жобасының нормалары елдегі қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жеке және заңды тұлғалардың азаматтық және мүліктік құқықтарын қорғауда мемлекеттік органдардың қызметін жетілдіруге бағытталған
комитет аталған заң жобасын жұмысқа алуға және ол бойынша екі мың жиырма бірінші жылғы жиырма төртінші қарашаға дейін қорытынды әзірлеуге дайын
қолдауларыңызды сұраймын назарларыңызға рахмет
рахмет қарсылықтарыңыз жоқ болса онда осы мәселе бойынша дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
қаулы қабылданды
келесі мәселе қазақстан республикасы кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы
іс қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қазақстан республикасы заң жобасына қазақстан республикасы парламентінің сенаты енгізген өзгерістер мен толықтырулар жөнінде
бұл мәселе бойынша сөз қаржы және бюджет комитетінің мүшесі депутат жабағиев қожахан көкірекбайұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті депутаттар
қазақстан республикасы парламенті сенаты қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс қимыл мәселелері бойынша
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қазақстан республикасы заң жобасына нақтылаушы сипаттағы бұған дейін мақұлданған заң жобасының тұжырымдамалық ережелерін өзгертпейтін жеті түзету енгізді
осыған байланысты қаржы және бюджет комитеті сенаттың түзетулеріменен келісуді ұсынады
қолдауларыңызды сұраймыз
сұрақтарыңыз жоқ болса онда осы мәселе бойынша дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
қаулы қабылданды
құрметті әріптестер келесі мәселе
қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бизнес жақсарту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қазақстан республикасы заң жобасы жөнінде бірінші оқылым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
құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті депутаттар
сіздердің қарауларыңызға қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бизнес климатты жақсарту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы ұсынылып отыр
заң жобасы алты кодекс пен отыз үш заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізуді көздейді
заң жобасы мен ақпаратқа қол жетімділікті жақсарту бірқатар көрсетілетін қызметті электрондық форматқа ауыстыру рәсімдерді қысқарту және бәсекелестік ортаны дамыту шаралары көзделеді
ақпаратқа қолжетімділікті жақсарту бойынша
заңды тұлғаларға тіркелген жылжымайтын мүлік объектілері бойынша құқық белгілейтін құжаттарының ауыртпалықтардың және сот талап парыздарының болуы туралы ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз ету ұсынылады
сондай ақ меншік иесінің дербес деректерін көрсетпей жылжымайтын мүлік ауыртпалық мәртебесі туралы ақпаратты ашуға рұқсат беріледі
бұл жылжымайтын мүлік нарығында рәсімдеуді жеңілдетіп күмәнді мәмілелердің тәуекелін төмендетеді
жеке кредиттік бюро үшін тұтынушылардың табиғи монополиялар субъектілерінің алдындағы борыштары бойынша ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз ету ұсынылады
мұндай ақпарат мемлекеттік кредиттік бюроға ғана бүгінде ай сайын беріліп жатыр
бірқатар көрсетілетін қызметтерді электрондық форматқа ауыстыру бойынша
нотариаттық куәләндіруды талап етпейтін жазбаша шарттарды мәмілелерді тіркеу кезінде белгі қоюды электрондық форматқа ауыстыру ұсынылады
бұл сату сатып алу сыйға беру жалға беру және басқа да міндетті нотариаттық тіркеуді талап етпейтін мәмілелер болып табылады
сондай ақ кәсіпорындарды электрондық мемлекеттік тіркеу кезінде банкте ағымдағы шотты міндетті түрде онлайн ашуды қамтамасыз ету ұсынылады
бұл ретте нұр сұлтанда республикалық және облыстық маңызы бар қалаларда электрмен жабдықтау жүйелеріне қосылу рәсімін оңайлату мақсатында
техникалық шарттарды беруге өтініштерді қабылдауды табиғи монополиялар субъектілерінің сайттары арқылы электрондық түрде жүзеге асыру көзделеді
талап арызды ұсынуды электрондық поштаны және мобильді байланысты қоса алғанда электрондық байланыс құралдары арқылы ал электрондық і мәліметтер болмаған жағдайда қағаз тасығыш арқылы жүзеге асыру ұсынылады
рәсімдерді қысқарту мақсатында кәсіпкерлік субъектілерін қуаты екі жүз киловаттан төмен электрмен жабдықтау желілеріне қосу бойынша бірыңғай терезе қағидатын енгізу қарастырылады
мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасына және жол полициясына техникалық жағынан күрделі емес объектілерді бойынша құрылыс монтаждау жұмыстарының басталуы туралы хабарлама беру рәсімін алып тастау ұсынылады
сондай ақ техникалық жағынан күрделі емес объектілерін і объектілердің жобалау сметалық құжаттамасын әзірлеу және оларды құрылыс үшін сараптамадан өту рәсімдері алып тастау ұсынылады
сонымен бірге сәулет жоспарлау тапсырмасы топографиясы және техникалық шарттары бар жер учаскілерін беру бойынша үш рәсім бір рәсімге біріктіріледі
бұл рәсімдердің мерзімі і он жеті жұмыс күніне қысқартады
жалпы заң жобасы шеңберінде құрылыс бағыт бойынша мерзімдер жүз үш күннен он сегіз күнге қысқарта отырып он жеті рәсім үш рәсімге дейін оңайлатылады
сондай ақ жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің мүшелері арасында даулы жағдайларды шешу механизмін енгізу ұсынылады
бәсекелестік ортаны дамыту шаралары
мемлекеттің қатысуымен ұйымдарды құруда негіздемелер тізбесін қысқарту ұсынылады
осыған байланысты мемлекеттік кәсіпорындар ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және мемлекеттік монополия енгізу мақсатында немесе і талдау нәтижелері бойынша тауар нарығында бәсекелестіктің жеткіліксіз дамуымен байланысты ғана құрыла алады
сонымен бірге мемлекеттік кәсіпорындар үшін рұқсат етілген қызмет түрлерінің тізбесін бекіту бойынша үкіметтің құзыретін белгілеу ұсынылады
сондай ақ мемлекеттік монополия субъектілері болып табылмайтын нарық субъектілеріне айрықша құқықтар берілген жағдайда конкурстық тәртіп көзделеді
жалпы бұл шаралар бәсекелестік ортаны жақсартуға ықпал етеді
құрметті депутаттар аталған түзетулер рәсімдерді жеңілдетіп бизнес жүргізу шарттарын одан әрі жақсартуға мүмкіндік береді
осы ұсыныстар бизнес қоғамдастығымен келісілген және халықаралық тәжірибеге сәйкес келеді
қолдауларыңызды сұраймын назарларыңызға рахмет
рахмет енді құрметті әріптестер сұрақ беру рәсіміне көшеміз
сөз ы депутат әшімбетов нұржан кемерұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
мен осы заң жобасын қолдаймын және әріптестерді қолдауға шақырамын
құрметті руслан ерболатұлы
заң жобасында егер нарық субъектілері бәсекелестікке қарсы келісімдер жасаса оларды жауапқа тарту көзделген
бүгінгі күні әдетте сауда саттық пен сатып алу кезінде нарық субъектілері арасында да сөз байласу бір нақты компанияның жеңісін қамтамасыз ету үшін жасалады
бұл басқа компаниялардың формальді түрде қатысуымен болады
ал қолданыстағы заңнамаға сәйкес жауапқа тек жеңімпаз тартылады ал қалған қатысушылар жауап ы құтылып кетеді
енді заң жобасымен жауаптылық барлық сөз байласу қатысушыларға қолданылады және олар сауда саттық пен сатып алу затының ы бастапқы құнынан үштен бес пайызға дейін мөлшерде айыппұл төлеуге тиіс болады
мұнда бәрі түсінікті
сонымен бірге сауда саттық пен сатып алудағы сөз байласу анықталу мүмкін бірақ сауда саттықтың немесе сатып алудың өзі өтпеді деп танылу мүмкін
айтыңызшы сауда саттық пен сатып алу өтпеді деп танылған мұндай жағдайларда сөз байласуға қатысушылар қандай жауаптылыққа болады
сұрағыңызға рахмет
қазіргі таңда айыппұл і сөз байласудың бір тарапына ғана салынады
бұл ы конкурс жеңімпазы
егер конкурс өтпеді деп танылса
тиісінші конкурс жеңімпазы жоқ кірісі жоқ сондықтан жауапкершілігі де жоқ
қазір қазіргі жағдай осындай
заң жобасымен
сөз байласу болса енді айыппұл екі тараптан яғни бірнеше қатысушылардан алынатын болады
бұл ретте конкурс ы өтпеді деп танылса да сөз ы байласу ы анықталады және айыппұл салынады
і енді айыппұл көлемі і кіріс і кірістен емес і сауда саттық сомасынан алынатын болады рахмет
сөз депутат шарапаев петр анатольевичке беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
уважаемый руслан ерболатович
согласно законопроекта государство вправе наделять отдельные юридические лица не являющиеся объектом государственной монополии исключительным правом на производство и реализацию какого либо товара на конкурентном рынке
при этом для определения этих организаций предлагается как вы сказали ввести конкурентный порядок который будет утвержден антимонопольным органом
по нашему мнению эти нормы позволяют государственным органам искусственно создавать монополистов с частной формой собственности на конкурентных товарных рынках а это ограничивает конкуренцию не улучшает бизнес климат а может даже и ухудшает его
поэтому депутаты предлагают исключить данные нормы из законопроекта
в связи с этим поясните пожалуйста вашу позицию спасибо
спасибо за вопрос
э сразу обозначу свою позицию с предложением депутатов согласен
предложения по законопроекту внесенной редакции были следующие
сегодня там сегодня на рынке действуют компании юридические лица ряд компаний которые не являются гос монополией но которым предоставлены исключительные права
это казмунайгаз аэро э центр электронной коммерции кредитное бюро государственное и другие компании
предложено в поправках было следующее а государство может предоставлять такие права исключительные б если такие права предоставляются необходимо определять конкурс и цены согласовывать с антимонопольным органом
но здесь э в ходе обсуждения э в э комитетах
мажилиса парламента
новая постановка вопроса заставила нас по иному взглянуть на вопрос
поскольку мы предложили генеральную норму и даже те гос органы у которых в отраслевых законах такого права создавать юр лиц нету они теоретически могут воспользоваться такой генеральной общей нормой
это несет риски поэтому с вашим предложением мы соглашаемся мы согласны спасибо
надо сказать э действительно в последние годы
конкурентная среда на отечественных рынках алихан асханович заметно ухудшилась
сегодня уже порядка двадцати четырех организаций различных ао тоо
исключительно монопольно на свое усмотрение решают вопросы ценообразования
это стало предметом отдельного разговора и на заседании правительства
президент страны на расширенном заседании правительства в январе текущего года отметил чрезмерное присутствие на рынке не только государственных но и частных монополий и дал поручение правительству принять конкретные меры по демонополизации
что предлагаете вы
вы предлагаете в аккурат противоположное
с действующими монополиями вы начали какую то работу вводите конкурсный порядок и так далее но
предлагаемые вами новые поправки наделяют государственные органы вплоть до районных акиматов исключительным правом создавать новые монополии во всех сферах в том числе и с частной формой собственности
это же противоречит установкам главы государства
я абсолютно согласен с предложением э своих коллег депутатов эту норму однозначно надо исключать из законопроекта
руслан согласны
абсолютно согласен
интересно вообще работаете
дал президент поручение демонополизировать вы вносите в парламент нормы которые наоборот дают вплоть до районных акиматов устанавливать монополию в том числе в частном рынке
поправляйте пожалуйста до второго чтения

сөз депутат құсайынов серік досымханұлына беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич мой вопрос адресован представителю министерства индустрии и инфраструктурного развития
законопроектом предлагается отменить процедуру по разработке проекта сметной документации и прохождения экспертизы для строительства технически несложных объектов
к таким объектам отнесены объекты второго нормального и третьего пониженного уровня ответственности
сюда к примеру входят начиная с одноэтажных зданий и сооружений для предприятий торговли общественного питания включая пятиэтажные жилые дома здания высших и средних специальных учебных заведений здания школ торгово развлекательные и другие объекты
теперь же предлагается отменить разработку проектно сметной документации и прохождения экспертизы для таких объектов
депутаты считают что эти нормы необходимо исключить поскольку даже одноэтажные здания и сооружения не говоря уже о многоэтажных построенные без проектно сметной документации и экспертизы
могут представлять угрозу безопасности человека а необходимый перечень можно закрепить на уровне закона
в связи с этим скажите пожалуйста какова ваша позиция
пожалуйста у нас ускенбаев кайырбек айтбаевич исполняющий обязанности министра
действительно э вы совершенно правы в предложенном варианте допущена юридическая э ошибка юридическая техника
поэтому спасибо большое комитету по экономическим реформам мажилиса что они указали на эту ошибку э мы признаем и готовы исправить до второго чтения
значит конечно кайырбек айтбаевич надо поправлять вот смотрите к чему может привести предложенная
министерством индустрии и инфраструктурного развития вот эта новелла
я зачитаю редакцию там законопроекта
без проектно сметной документации заказчик собственник может осуществлять строительство технически несложных объектов установленных в правилах и дальше идет название этих правил
давайте откроем ваши правила на которые вы ссылаетесь тут написано что
к технически сложным объектам не относятся и соответственно можно эти объекты строить без псд и без экспертизы
все здания сооружения третьего и второго уровня предусмотренные в настоящих правилах так кайырбек айтбаевич
микрофон так
и дальше идет перечень этих объектов которые
в соответствии с вашими правилами и теперь вы хотите это законодательно закрепить можно строить без псд экспертизы внимание это
жилые дома высотой не более пяти этажей включительно здания общеобразовательных школ вместимостью менее шестисот учащихся как будто жизнь пятисот учащихся не представляет
опасности торгово развлекательные объекты с одновременным пребыванием в них до восьмисот человек включительно и другие объекты тут есть
то есть коллеги в соответствии с вашими правилами все эти объекты перечислю жилые дома высотой не более пятиэтажного дома здания общеобразовательных школ численностью с вместимостью не менее шестисот учащихся торгово развлекательные центры
с пребыванием до восьмисот человек вы предлагаете строить без псд и без экспертизы

в обосновании разработчики ничуть не сомневаясь пишут что такие объекты цитирую
не предусматривают многочисленных посещений и постоянных пребываний людей
что тут можно комментировать
один только вопрос возникает

речь идет вот о таких правилах и от таких законопроектов в нормах которые вы вносите один только вопрос
хоть кто нибудь из руководителей министерств ведомств читал то что он подписывал и отправлял сюда в мажилис
алихан асханович я как первого вице премьера хочу вас спросить
ну что это такое
микрофон включите пожалуйста
предполагалось что э с принятием этого закона будут внесены изменения в эти правила и те объекты которые вы назвали они будут включены э в перечень объектов технически сложных
но чтобы вот таких вопросов не возникало возможно их прямо перечислить в законе
что предполагалось что вы говорите
внесли сюда законопроект с нормой с ссылкой на эти правила и приложили эти правила вот с этой редакцией
я вам еще раз говорю вы когда большие начальники там подписи свои ставите вы хоть читаете что вы отправляете
что у нас численность школы малочисленность с шестисот или пятисот учащихся
мы должны подвергать э опасности не проведя экспертизы
либо торгово развлекательные центры численностью там восемьсот и менее мы тоже должны смотреть это же тоже очень серьезные объекты
пятиэтажные здания четырехэтажные здания строим
у нас вся проблема там кайырбек айтбаевич
строительством занимаются не строители экспертизой таких материалов и разработкой таких документов занимаются филологи вот она и проблема возникает разберитесь
разберитесь пожалуйста кайырбек айтбаевич ясно
и внесите до второго чтения
кто руководитель рабочей группы у нас
утебаев до второй чтения разберитесь и принесите все это дело никаких правил
прямая норма в законе должна быть
эту прямую норму в законе надо прописать
я понимаю конечно что
есть эээ такая позиция там двухэтажные мы по моему в прошлом году принимали такие нормы закона где ммм несложные сооружения двухэтажные там частные
убрать эту экспертизу и строят э лишь только там санитарные нормы соблюдая водоотводы и так далее
но когда речь идет о таких сооружениях как их можно отнести к несложным
поправьте пожалуйста все до второго чтения кайырбек айтбаевич присаживайтесь
сөз депутат мыңбай дархан хамзабекұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
құрметті руслан ерболатұлы
заң жобасында ақпараттық биллингтік орталықтардың қызметін реттеу ұсынылады
бұл орталықтардың қызметі коммуналдық және тұрғын үй пайдалану қызметтеріне ақы төлеу бойынша бірыңғай шот қою
бүгінде мұндай орталықтар жекелеген өңірлерде бар және олар тұтынушылар мен өнім берушілер арасында делдалдық функцияларды атқарады
сонымен бірге қолданыстағы тұрғын үй коммуналдық шаруашылық туралы заңға сәйкес е шаңырақ ақпараттық жүйесі іске қосылады
бұл автоматтандырылған жүйе болады онда делдалдар қызметі қажет емес
бұған қоса заң жобасында ұсынылып отырған ақпараттық биллингтік орталықтардағы олардың қызметтері үшін тұтынушы ақы төлеуге тиіс
ал е шаңырақ халық үшін тегін болады
осыдан мынандай сұрақ туады егер е шаңырақ автоматтандырылған жүйесі жұмыс істейтін болса онда ақпараттық биллингтік орталықтарды құру не үшін қажет
біздіңше бұл норма ескерген деп есептейміз біз
осы норма бойынша индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің позициясын да білгіміз келеді рахмет
руслан ерболатович сізден бастайық содан кейін ііі қайырбек айтбаевичқа сөз береміз
сұрағыңызға рахмет
ы қазіргі таңда тұтынушыларға ы бірыңғай төлем
құжатын ұсынатын жиырма бес заңды тұлға бар
олар ақпараттық биллингтік орталықтар
ы олардың қызметі олардың
жұмысы заңмен реттелмеген
осы заң жобасы бойынша осы орталықтар і енді конкурс арқылы анықталатын болады
бірақ і қазіргі таңда сонымен бірге і осы салада цифрландыру жұмыстары жүргізілуде
енді е шаңырақ і жүйесі арқылы осы құжаттар ы тегін беріледі
ы е шаңырақ жүйесін ы халық тегін пайдаланады
ы енді осы і орталықтар
керек емес делдал болып табылады ы сондықтан
осы мәселе бойынша түзетулер ескерген деп санаймын рахмет

өздеріңіз білесіздер желтоқсан айында тұрғын қатынасты туралы заңды е шаңырақ і автоматтық жүйе туралы жұмыстар бекітілген ол ы толығымен халыққа да і кәсіпкерлерге де і тегін і жұмысын атқарады
мынау і осы заңды іске
асыру үшін і біз
наурыз айына дейін бүкіл і құжаттарды бекіттік қазір сәуір айында оның операторын белгілейміз де келесі і айдан бастап осы жұмысын бастап кетеді ме деп ойлаймыз
сол жаңағы і биллингтің і жұмыстарын соның ішінде жасауға болады деп санаймыз
рахмет сөз депутат құрманова айзада аманкелдіқызына беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
мой вопрос к министру цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности
уважаемый аскар куанышевич законопроектом предлагается исключить субсидирование универсальных услуг связи в сельских населенных пунктах а это как известно домашние стационарные телефоны
эта норма коснется большинства абонентов на селе и может привести к тому что сельчане лишатся единственного источника связи
поэтому депутаты предлагают сохранить субсидирование универсальных услуг связи в сельских населенных пунктах
в связи с этим скажите пожалуйста как вы относитесь э к поправкам депутатов спасибо
пожалуйста аскар куаныш

я очень положительно отношусь к поправкам от депутатов по той э простой причине что на сегодняшний момент вот те э кардинальыне изменения которые были проведены в две тысячи четвертом году
по э внедрению дополнений в закон о связи э вот той рабочей группой я нурлан могу сказать то что которую возглавлял нурлан зайроллаевич
были утверждены соответствующие кардинальные изменения которые помогли телекоммуникационной отрасли э перейти к совершенно новому этапу э своей жизни когда демонополизирован был казахтелеком когда
закон э предусматривал развитие конкуренции
и как раз таки для того чтобы конкуренция существовала был внедрен э механизм э по субсидированию
э благодаря этому механизму э поручение елбасы по э телефонизации э всех населенных пунктов было реализовано
затем хотелось бы сказать то что по интернету вот по нурлан которое вы эээ нам на прошлом заседании э давали поручение
э позволяет тоже именно этот механизм субсидирования э сегодня интернет продвигать э в сельские населенные пункты
и позиция министерства цифрового развития конечно же сохранить субсидирование э с тем чтобы дать возможность э населению которое живет
в сельских населенных пунктах пользоваться как э телекоммуникационными э как телекоммуникационными услугами как э телефония так и в том числе интернетом
я думаю правильно предлагают депутаты
проблема обеспечения
малонаселенных сел мобильным интернетом до сих пор остается актуальной эта проблема
шын айту керек қазір
тіпті ауыл емес қаланың өзінде интернет байланысы нашар
оны жақында бәріміз де көрдік
сондықтан жасыратыны жоқ бүгінгі күні көптеген ауылдарда бір ғана сапалы байланыс бар шығар ол телефон байланысы
қазіргі уақытта
оған айына алты жүз жетпіс теңге төленеді
егер екі үш есеге өсетін болса халық оны қалай төлейді

вот продолжение темы
мы запросили
справку вот я получил из казахтелекома
предлагаемая правительством норма об исключении субсидирования универсальных услуг связи сельских населенных пунктов коснется
если ее принять вот эту норму порядка шестисот тридцати тысяч абонентов это девяносто восемь процентов абонентов на селе девяносто восемь процентов
понятно что тогда монополист вынужден будет что делать
повышать тариф
здесь да господин исекеев куанышбек
здесь нурлан зайроллаевич однозначно по сути дела государство субсидирует вы правильно говорите нам убытки от села поэтому однозначно придется в случае отмены субсидий повышать тарифы
и это конечно же неминуемо приведет к росту стоимости услуги для кого для потребителей
то есть если сейчас жители сельские жители платят шестьсот семьдесят тенге фиксированную сумму в течение месяца то эта сумма возрастет в два в три раза минимум
это может может лишить сельчан единственного источника связи поскольку у них попросту нет альтернативных средств коммуникации
поэтому здесь на мой взгляд алихан асханович только два варианта решения вопроса
первый вариант то о чем сейчас говорил аскар куанышевич я могу расшифровать то что он сейчас говорил
действительно в две тысячи четвертом году тогда и аскар куанышевич и
значит исекеев работали э м куанышбек бакытбекович заместителем председателя комитета я очень хорошо это помню я был вице министром в алматы мы тогда подписали очень важный договор потом постановлением правительства его утвердили где
надо понимать коллеги сельская телефония она всегда убыточна
и казахтелеком за счет своей прибыли алихан асханович делал кросс субсидирование
прибыль с других видов связи прибыль с
интернета прибыль с международных междугородних телефонных в том числе мы еще туда пристегнули по моему и сотовую связь куанышбек так да
да так так все эти годы так это было алихан асханович
несколько года три назад по моему как мне вот сегодня утром доложили поменяло правительство эту схему теперь все эту прибыль казахтелеком нелькросс субсидирует на сельскую связь а передает в государственный бюджет
ну соответственно тогда государственный бюджет должен
субсидировать эту разницу чтобы не оставлять с этой проблемой один на один сельчан
то есть повторяю здесь два варианта либо казахтелеком сам субсидирует сельскую связь но я так понимаю что они уже свою миссию выполнили
но отдали это не напрямую кросс субсидированием и перекрытием а отдали в госбюджет
тогда второй вариант надо оставлять субсидирование сельской телефонии с государственного бюджета
позицию аскара куанышевича мы услышали
министерство конечно заинтересовано вместе с казахтелекомом
пожалуйста алихан асханович ваша позиция министерства
уважаемый нурлан зайроллаевич уважаемые депутаты
рост тарифов на э сельскую фиксированную телефонную связь абсолютно недопустим особенно в настоящее время учитывая э те явления которые происходят
и мы не планировали э отменять субсидирование э тем более повышать тарифы на сельскую связь
у нас в республиканском бюджете на трехлетний период предусмотрены э восемь с половиной миллиардов тенге на субсидирование э телефонной связи на селе интернета и доставки почты на селе
поэтому эээ схема субсидирования не отменяется э она остается прежней
единственное в ходе согласования законопроекта отдельные гос органы внесли предложения по развитию конкуренции
на рынке связи в сельской местности
и вот такая норма действительно закралась в наш законопроект и эээ в ту дорожную карту о которой мы говорили тоже в двенадцатом пункте там было эээ развитие сельской конкуренции конкуренции на рынке сельской связи
но мы чувствуем что это спорные
спорная норма и поэтому предлагаем его исключить из законопроекта
алихан асханович ну во первых спасибо что вы понимаете важность этого вопроса во вторых вы себя слышали да сейчас
мы не возражаем мы не отменяли но норма эта вкралась как вы сказали
я извините подождите я вам дал слово
я как же и любой депутат руководствуемся законопроектом который вы внесли сюда
здесь есть норма в которой вы исключаете субсидирование поэтому все что вы сейчас говорили это от лукавого
я иду по документу
и вы знаете об этом что эта норма существует в законопроекте
действительно когда шло обсуждение в рабочих группах очень горячо депутаты отстаивали эту норму и ваши коллеги согласились что это ошибка и ее надо исправить
поэтому надо взять то что нужно ответственностью называется и сказать эту ошибку надо исправить
какой бы гос орган там ни ни просил вас об этом ну вы же наверно обсуждали в правительстве вот позиция министра цифрового значит
и аэрокосмической промышленности все понятно да
позиция казахтелекома тоже понятная министерство финансов тоже поддерживаете
ну какой то если гос орган внес вы там же эту позицию должны обсудить и сюда внести тогда законопроект без этой нормы
а вы вносите с нормой его убрать субсидирование а на словах говорите да вообще то мы поддерживаем но норма вкралась
она не должна вкрадываться надо четкую позицию иметь
значит договорились
до второго чтения правительство в лице министерства финансов алихан асханович министерства цифрового развития аскар куанышевич и э казахтелекома
надо принять решение которое не затронет интересы сельских жителей в соответствии с этим рабочей группе необходимо будет отработать эту поправку в данном законопроекте
без всяких закралось не закралось четкая должна быть редакция или есть субсидирование или нет субсидирования алихан асханович договорились
хорошо главное не перекладывайте пожалуйста все эти расходы на плечи сельчан
құрметті депутаттар сонымен сұрақтарымыз аяқталды
руслан ерболатұлы рахмет сізге орныңызға отырыңыз
енді қосымша баяндама жасау үшін сөз экономикалық реформа және өңірлік даму комитетінің мүшесі депутат өтебаев сәкен нуриұлына беріледі
құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті депутаттар
қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бизнес ахуалды жақсарту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы парламентінің мәжілісіне екі мың жиырма алтыншы жылғы оныншы қаңтарында үкіметтің қаулысымен енгізілді
заң жобасы қазақстанның дүниежүзілік банктің бизнес рейтингтегі позицияны көтеру үшін сегізінші пакет заңнамалық өзгерістерін іске асыруға сондай ақ бәсекелестікке қарсы нормаларды алып тастауға және бәсекелестікті дамытуға бағытталған
заң жобасы бір терезе тәсілі бойынша құрылыс жүргізуді ұйымдастыру үшін портал мен ақпарат жүйелерді жүргізу тәртібін айқындау бойынша қағидаларды әзірлеуді көздейді
бұл құрылыс объектісін пайдалануға қабылдау рәсімін жеңілдетуге және халыққа осы порталға қол жеткізу мүмкіндігін мүмкіндігі мен қоса барлық құжаттаманы жүйеде сақтауға мүмкіндік береді
шағын және орта бизнеске жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгерту кезінде оның кадастрлық құнын төлеу мерзімін ұзарту ұсынылады
бұл кәсіпкерлерге үнемделген қаражаттың бастапқы капиталы ретінде қолдануға мүмкіндік береді
сәулет жоспарлау тапсырмасы топографиясы және техникалық шарттары бар жер учаскілерін беруін бір құжатпен беруді қамтамасыз етуді көздейді
электр желілеріне қосылуға өтінішті тек электрондық түрде беру жүйесін енгізіледі
сондай ақ энергия беруші ұйымдарға тұтынушылардың екі жүз киловаттан төмен электр құрал қуатқа қосу туралы өтінішін электрондық түрде беруді көздейді
бұл бизнес пен халыққа электр желілеріне қосыла рәсімін сондай ақ оларға техникалық шарттарды беру процессін оңайлатады
бәсекелестікке қарсы нормаларды алып тастау және бәсекелестікті дамыту үшін заң жобасымен әуежай қызметіне жатпайтын әуежай аумағындағы қызметін көрсетуге қол жеткізу қағидаларын бекітуді ұсынады
бұл қоғамдық тамақтандыру сауда және тағы басқа қызметтерді көрсетушілердің санын арттыруға және олар арасында бәсекелестік бағаны әкеледі
ол болса жолаушыларға аэропорттағы тауар мен қызметтерге бағаның түсуін қамтамасыз етеді
осы және басқа да нормаларын іске асыру мақсатында заң жобасы мен отыз тоғыз заңнамалық актіге оның ішінде алты кодекске және отыз үш заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізу көзделген
құрметті әріптестер
осы заң жобасы бойынша жұмыс тобының он отырысы және комитеттің кеңейтілген отырысы өткізілді
мәжілістің комитеттері мен депутаттары енгізген үш жүз қырық екі түзету барлық мүдделі министрліктер мен ведомстволар және қоғамдық ұйымдар өкілдерінің қатысуымен жан жақты талқылануда
мәжілістің барлық комитеттері осы заң жобасы бойынша оң қорытындыларын берді
осы айтылғандарға байланысты аталған заң жобасын бірінші оқылымда қолдауларыңызды сұраймын
жұмыс тобы заң жобасын екінші оқылымға дайындау барысында өз жұмысын жалғастыратын болады рахмет
рахмет сізге сәкен нуриұлы
құрметті депутаттар енді заң жобасын талқылауға көшеміз сөз депутат пшембаев мейрам құдайбергенұлына беріледі
құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
бүгін біз қарастырып отырған заң жобасы бизнес ахуалды жақсартуға жаңа жаңа өндіріс өнідірістің іске қосылуына және инвестицияларды тартуға бағытталған
бүгінгі қиын кезеңде парламент ел үшін осындай маңызды заңдарды қабылдайды
ертең дағдарыстан кейінгі кезеңде еліміздің экономикасын көтеруге локомотив рөлін атқаратын
отандық бизнес болуына сенімдімін
осыған орай жобада бірқатар рұқсат беру рәсімдерін жеңілдетуге қызметтерді электрондық форматқа көшіруге бағытталған
мәселен кәсіпорындарды электрондық тіркеу кезінде банкте шот онлайн ашу электрон электр желілеріне қосылуға өтінішті электронды түрде беру жаңа бизнес ашуды жеңілдетеді
бұл нормалар кәсіпкерлерге жалпы халыққа тұрмыс тіршілігін жеңілдетуге мүмкіндік береді
мысалы бүгінгі күні жер учаскесін алу үшін алдымен жер учаскесін таңдау ақысын сәулет жоспарлау тапсырмасын одан әрі техникалық шарттарды алу үшін әртүрлі инстанцияларға тұрақты түрде жүгіну қажет
енді қаралып отырған заң жобасы жобасында жер учаскесін бір құжат пакетімен және оны бір жерден алуға көзделіп отыр
жылжымайтын мүлікті сатып алу сату сыйға тарту жалдау
мәлімелердің енді электрондық цифрлық қолтаңбамен рәсімдеуге болады
бұл азаматтарға және бизнеске артық рәсімдерін өтпеуге мүмкіндік береді
тұтастай алғанда заң жобасын қабылдау кәсіпкерлік қызметін жүргізу шарттарын жеңілдетуге және мемлекет реттеуді жетілдіру бойынша жүйелі шараларды іске асыруға мүмкіндік береді
заң жобасы отандық бизнеске қолдау көрсету үшін бұрын соңды болмаған заңды нормаларды қамтиді
осыған байланысты құрметті әріптестер осы заң жобасын бірінші оқылымда қолдауды ұсынамын
рахмет мейрам құдайбергенұлы сізге
басқа талқылауға жазылған депутаттар жоқ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
дауыс беру режимі қосылсын
будьте здоровы
только не так громко а то правительственный ряд весь пригнулся
нәтижесін экранға беріңіздер
шешім қабылданды
енді қаулының жобасы бар сізде сол бойынша да дауыс беруіңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
қатысып отырған сексен депутат жақтағандар да сексен депутат шешім қабылданды қаулы қабылданды
рахмет осы мәселе бойынша шақырылған азаматтарға сау болыңыздар
құрметті әріптестер келесі мәселе еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына әкелінген тауарларды қадағалап отыру тетігі туралы келісімді ратификациялау туралы қазақстан республикасы заңының жобасы жөнінде
баяндама жасау үшін сөз қазақстан республикасы премьер министрінің бірінші орынбасары қаржы министрі әлихан асханұлы смайылов мырзаға беріледі
құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті депутаттар
сіздердің қарауларыңызға еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына әкелінген тауарларды қадағалап отыру тетігі туралы келісімді ратификациялау туралы қазақстан республикасының заң жобасы енгізіліп отыр
келісімге екі мың он тоғызыншы жылы жиырма тоғызыншы мамырда нұр сұлтан қаласында жоғары экономикалық еуразиялық экономикалық кеңес отырысында еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттері басшылары қол қойды
келісімнің негізгі мақсаттары тауарлар айналымына тиімді бақылауды қамтамасыз ету заңсыз айналымды анықтау салық төлеуден жалтару жағдайларын жою бюджетке түсетін салық және кеден төлемдерін ұлғайту болып табылады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
қадағалау импорттық тауарлар бойынша жүзеге асырылатын болады
қадағалауға жататын тауарлардың тізбесін еуразиялық экономикалық комиссия кеңесі бекітеді
қадағалау мерзімі бес жыл құрайды
әрбір мемлекет өзінің ұлттық қадағалау жүйесін құруы қажет
сондай ақ өздерінің салық төлеушілерінің іліспе құжаттарының осы жүйеде рәсімделуін бақылауды қамтамасыз етуі тиіс
құжаттарды мұндай рәсімдеусіз еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде тауарларын тасымалдауына тыйым салынатын болады
келісімде кеден одағына мүше мемлекеттер арасында қадағалау жөніндегі ақпарат алмасу бойынша талаптар айқындалған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
құрметті депутаттар
тауарлар айналымын қадағалау тетігін енгізу екі мың жиырма бесінші жылға дейін еуразиялық экономикалық одақтың цифрлық күн тәртібін іске асыру үшін негізін қалаушы міндет болып табылады және кезең кезеңімен жүзеге асырылады
келісімді ратификациялаудан кейін он екі ай өткен соң барлық мүше мемлекеттер пилоттық жобаны іске қосады
пилоттық жобаның қорытындылары бойынша қадағалау жүйесінің тұрақты жұмыс істеуіне көшу туралы шешім қабылданатын болады
келісімді іске асыру республикалық бюджеттен қаражат бөлуді талап етпейді
сіздерден осы келісімді ратификациялау бойынша оң шешім қабылдауларыңызды сұраймын
назарларыңызға рахмет
рахмет әлихан асханұлы енді құрметті депутаттар сұрақ беру рәсіміне көшеміз
сөз депутат айсина майра арапқызына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
құрметті әлихан асханұлы мынау і қазіргі таңда қазақстанда және экономика еуразиялық экономикалық одақтың бірқатар елдерінде жекелеген тауарлардың ы қозғалысын
бақылау жүйесі жұмыс істейді
ыыы енді мысалдап айтатын болсақ мынау тауарларды таңбалау сияқты
бүгінгі күні қазақстанда ііі темекі бұйымдары мен алкоголь өнімін таңбалау бойынша пилоттық жобалар іске асырылуда оны бәрімізге мәлім
он сегізінші жылдан бастап тері бұйымдарын таңбалау тұрақты негіз негізіне көшірілді
і осы заң жобасының төңірегінде ы мынандай сұрақтар туындайды
і бірінші тауарларды ұлттық қадағалап отыру жүйесінің і және тауарларды таңбалау жүйесінің айырмашылығы неде
і келешекте бұл ы екі жүйе бірін бірі қайталамайды ма
і және тағы бір сұрақ ол бұл жүйені енгізу і бизнеске ауыртпашылық түсірмейді ме рахмет

бұл екі жүйе әртүрлі жүйе мақсаттары да әртүрлі
мынау таңбалау жүйесі ол ы тауарларды физикалық түрде қадағалау жүйесі болып табылады
ол тауарларға арнайы ы белгіні кюар кодты қою арқылы жүзеге асырылады
оның мақсаты ыыы тауарлар тұтынушының ы мүддесін қорғау тауардың сапасын заңдылығын және қауіпсіздігін
растау ал ыыы ұлттық қадағалау жүйесі ол ы тауар айналымының ы құжат ы түрдегі і қадағалау жүйесі
ол ы мысалы тауар і импортталған кезде декларациядан сол қадағалау жүйесіне тауар туралы мәлімет енгізіледі және әрі қарай ол і тауар
қозғалтқан кезде жылжытқан кезде немесе сатылған кезде немесе і тұтынуға берілген кезде немесе экспорттаған кезде і бір біріне і байланысты ы құжаттар рәсімделеді
і әрбір келесі операцияның құжаты алдынғы операцияның құжатына байланысты болады
і осылайша ііі осы і ұлттық қадағалау жүйесі тауардың айналымын
толығымен і толассыз і мониторинг жүргізуге мүмкіндік береді және
жаңағы барлық
салықтарды толығымен і төлеуді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді сондықтан бұл екі і әртүрлі жүйе бірақ бір бірін толықтырылады толықтырады
енді бизнеске і түсетін ауыртпашылық і туралы айтатын болсақ і ол мынау физикалық таңбалаудан гөрі бұл ы ұлттық ы қадағалау жүйесі
үлкен неге ы шығындарға апарып соқтырмайды
неге десеңіздер
электрондық ы шоттар ы жүйесі і және оның ішіндегі ақпараттық жүйесі оның ішіндегі барлық қызметтер толығымен тегін
бірақ та әрине і салық төлеуші ы осы ақпараттық жүйеде жұмыс жасау үшін і үйрену керек немесе і бухгалтерді жалдау керек
бірақ дегенмен осындай і жүйеде жұмыс жасау ол бизнеске бірқатар
жаңағы і табыс береді і және өз өзін ақтайды
мысалы і мынау еуразиялық одақ мүшелерін ііі мемлекет мүшелеріне тауарды жылжытқан кезде сатқан кезде іліспе тауарларды і іліспе қағаздарды құжаттарды
рәсімдеудің қажеті жоқ және мынау қағаз түрінде құжаттарды басып шығаруға оны контрагентке жіберу і қажеттілігі жоқ ы құжаттарды сақтау үшін архивті і ұстау үшін і қажеттілігі жоқ
және басқа да і тиімділігін көтеретін ііі жаңағы пайдалары бар бұл жүйенің
енді і бизнеске ол қолайлы болу үшін біз сол ы электрондық шот фактуралар ақпарат жүйесін біз мобильдік версиясын қазір жасап жатырмыз смартфон арқылы оңай ыңғайлы болу үшін рахмет
ол жұмыс әрине керек бірақ та осы ең үлкен ең маңызды мәселе ол осы бизнеске ауыртпалық жүктемесе болды әлихан асханұлы әсіресе қазіргі жағдайда
сондықтан ы сол сұрақ дұрыс айттыңыз енді оны жалпы біз оны қабылдағаннан кейін еуразиялық қоғамның ішінде жұмыс істеп жатқанда бір қазіргі біздің өзіміздің мынау әсіресе бір айдай
шағын және орта бизнестің жағдайын бәрін сіз жақсы білесіз
сондықтан қазіргі осы мынау сұрақ мәселені бәрін
енгізген кезде ең үлкен ең бірінші сұрақ бизнеске ауыртпалық жүктемеу оны қарауымыз керек
сөз депутат рау альберт павловичке беріледі
э уважаемый алихан асханович
согласно э пояснительной записки к законопроекту казахстанская национальная система прослеживаемости будет базироваться на информационной системе электронные счета фактуры которые действуют у нас с четырнадцатого года
согласно статье один рассматриваемого соглашения национальная система прослеживания должна обеспечить бесперебойный сбор учет и хранение сведений о товарах подлежащих прослеживаемости и операциях связанных с оборотом таких товаров
эти сведения должны храниться в системе не менее пяти лет то есть нагрузка на действующую систему электронные счета фактуры безусловно увеличится
при том что мы ежегодно выделяем в республиканском бюджете на администрирование системы комитета государственных доходов порядка трех миллиардов тенге
в период когда у нас идет массовая сдача деклараций как правило у нас сбой происходит то есть вот эти финансирование которое мы проводим мы пока улучшений не видим
в связи с этим э все таки вопрос возникает насколько она технически будет готова чтобы опять же для бизнеса не возникли проблемы при вот всех этих процедурах рахмет
спасибо за вопрос альберт павлович
развитие системы эээ электронные счета фактуры мы осуществляем совместно со всемирным банком в рамках э проекта по совершенствованию налогового администрирования
э большая работа была проведена
вот с начала прошлого года э как вы знаете была введена обязательность для всех плательщиков ндс выписывание счетов фактур в электронной форме
и вот с э с тех пор у нас э количество выписываемых в электронном формате счетов фактур увеличилось в десять раз до ста девяноста трех миллионов по прошлому году
и эээ ежедневно обрабатывается порядка одного и двух десятых миллионов документов в этой системе
действительно по налоговой отчетности ранее такие проблемы имели место
в настоящее время эту проблему мы решили
налоговая отчетность э сдается эээ в отдельной информационной системе соно система обработки налоговой отчетности
мы весь прошлый год эээ инвентаризировали эээ наши информационные системы электронные счета фактуры
усовершенствовали программное обеспечение
в настоящее время
справляется система с сто тысяч эээ одновременных пользователей которые могут работать в нашей системе
усилили наши серверные мощности поэтому эээ думаем что проблемы такой не должно быть продолжаем работу над совершенствованием
и значит внедрили новые информационные
технологии которые позволяют распределять нагрузку и хранить большие э массивы информации с тем чтобы система была устойчивой и быстро обрабатывалась информация
поэтому бесперебойной работе нашей информационной системы мы уделяем важнейшее значение внимание и будем дальше над этим работать
вот у нас система электронные счета фактуры ну можно сказать да что она уже у нас работает стабильно
да можно
э у нас сейчас вот мы говорим про интеграционные вопрос стоял по интеграции этих эээ систем электронных
надо откровенно сказать э казахстан здесь в общем то хорошо смотрится конечно наверное с учетом того что опыт наработан российской федерацией да хороший большой мы сейчас интегрируем там
но если взять все страны входящие в еаэс то у нас все таки этот э вопрос продвинут
и мы я думаю что сможем добиться того требования о которых говорил депутат рау что мы эээ должны обеспечить бесперебойную работу в интеграции с информационной системой еаэс
но вот главный всегда вопрос возникает у алихан асханович это период сдачи отчетности налогоплательщиков там наверно у вас вал идет да большой в этот момент
здесь у нас перебоев не будет
перебоев не должно быть мы эту проблему устранили мы в отдельную информационную систему соно это вывели
и э увеличили наши серверные мощности в настоящее время она используется от десяти до пятнадцати процентов ее от ее мощности мгм то есть у нас задел большой

на на сегодня при нехватке э серверных мощностей по каким либо там причинам мы э всегда имеем возможность со стороны дополнительную поддержку в серверной эээ
хорошо спасибо понятно
сөз депутат казанцев павел олеговичке беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
уважаемый алихан асханович
в соответствии с нормами статьи шесть соглашения законодательством государств членов могут определяться порядок и сроки прекращения прослеживаемости товаров до истечения срока в пять лет в том числе
если товары подлежащие отслеживаемости исключены из перечня утверждаемого комиссией
скажите пожалуйста каким законодательным актом вы планируете установить порядок и сроки прекращения прослеживаемости товаров на нашей территории
а также в каких случаях и по каким критериям товары могут быть исключены из перечня спасибо
спасибо за вопрос
с момента когда товар поступает
в перечень товаров
который м э значит должен прослеживаться мониторинг за его оборотом осуществляется в течение пяти лет
этот перечень формируется решением еэк
если э евразийская экономическая комиссия решит какие либо товары исключить из перечня то сразу же эээ прекращается прослеживаемость
в союзе то есть передача сведений между союзными государствами эээ прекращается
э государства члены евразэс в своих законодательных актах национальных могут предусмотреть досрочный э выход
из системы прослеживаемости в отдельных случаях это все случаи которые связаны с выходом товара из оборота то есть когда товар реализуется в розницу
либо когда товар вывозится за пределы союза либо когда товар используется в производстве и эээ перерабатывается полностью и в этой связи списывается либо утилизируется либо
э уничтожается другие эээ случаи они могут быть прописаны э в законодательных актах
это приказы министра э министерства финансов
поэтому все те э случаи и э сроки и
порядок выхода из перечня прослеживаемости будет зарегламентирован приказом министра финансов
спасибо сөз депутат нуркина айгүл қабдешқызына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
құрметті әлихан асханұлы менің сұрағым да келісімнің алтыншы бабына ы қатысты
заі жобасына сәйкес тауарларды қадағалап отыру олар бойынша мәліметтер ұлттық қадағалап отыра отыру жүйесіне енгізілген күннен бастап бес жыл өткеннен соң тоқтатылады
бұл мәліметтер жүйеге кәсіпкерлер электрондық түрде ы толтыратын тауарларға арналған декларациялардан және ілеспе құжаттардан енгізіледі
осыған байланысты айтыңызшы мәліметтерді бес жыл бойы сақтау кімнің міндетіне кіреді уәкілетті органның ба немесе кәсіпкерлердің бе рахмет
сұрағыңызға рахмет
келісімнің он үшінші бабына сәйкес і евразэс мүше мемлекеттерінің үкіметтері мынау ұлттық қадағалау жүйесін құру мен оның жұмыс істеуі бойынша екі уәкілетті органды белгілеу анықтау қажет
ол біріншісі жалпы үйлестіру жұмыстарын жүргізетін мемлекеттік орган ы анықталу керек екіншісі ол ы ұлттық қадағалау жүйесінің шеңберіндегі мәліметтерді жинау
сақтау өндеу ііі жіберу бойынша ііі мемлекеттік органды анықтау керек немесе арнайы ұйымды анықтау керек
осылайша ыыы мынау бес жыл бойы жаңағы мәліметтерді і сақтау ы міндеті кәсіпкерлерде емес а уәкілетті органның міндеті болады
қазақстанда ұйымдастыру жұмыстарының барлығын қаржы министрлігі жүргізеді ал ыыы жаңағы
электрондық шот фактуралар ақпараттық і жүйені астана бір және виртуалдық қойма ыыы ақпараттық жүйелері оның барлығы жаңағы ұлттық жүйенің
жүйесіне кіретін ақпараттық жүйелер олар ііі біздің і мемлекеттік кірістер і комитетінің і міндеті
рахмет әлихан асханұлы рахмет сізге орныңызға отырыңыз сұрақтарымыз аяқталды
енді құрметті әріптестер қосымша баяндама жасау үшін сөз қаржы және бюджет комитетінің мүшесі депутат жамалов аманжан мәкәрімұлына беріледі
құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер және шақырылғандар
министр өз баяндамасында осы заң жобасының негізгі және маңызды тұстарын айтып берді
енді оларды қайталамай заң жобасы бойынша парламент мәжілісінде атқарылған жұмыс жұмысқа тоқталып өтейін
осы заң жобасы бойынша жұмыс топтарының отырысы және комитеттің кеңейтілген отырысы өтті
бұл отырыстарға депутаттар мүдделі мемлекеттік органдардың және атамекен ұлттық кәсіпкерлердің палатасының өкілдері қатысты
жұмыс тобында тауарларды
қадағалап отыру тетігін енгізуге байланысты бизнеске түсетін жүктеме қызу талқыланды
осы мәселе жөнінде і әріптестеріме хабарлай хабарлағым келеді
атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы қадағалап отыру жүйесін енгізу бизнеске қосымша жүктеме әкелмейді деп атап өтті
өйткені қазірден і қазірдің өзінде кәсіпкерлер одақтың кедендік аумағына тауарлар әкелген кезде электрондық шот фактураларды жүйесі арқылы тауарлар декларациясын рәсімдейді
бұл жүйе келісімде ііі келісімді іске асыру шеңберінде ұлттық қадағалап отыру жүйесі болады
осылайша бұл келісімді ратификациялау бизнеске жүктеме түсірмейді
парламент мәжілісінің барлық комитеттерінің заң жобасына оң қорытындылары бар
осыларды ескеріп қаржы және бюджет комитеті бұл заң жобасын ұсынады
комитеттің ы қорытындылары сіздерде бар
қолдауларыңызды сұраймын рахмет
рахмет аманжан мәкәрімұлы
енді ы құрметті депутаттар заң жобасын талқылауға көшеміз
сөз депутат смағұлов асылбек айжарықұлына беріледі
рахмет і құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
елбасы нұрсұлтан әбішұлы назарбаев атап өткендей қазіргі таңда еуразиялық экономикалық одақ одақ табысты түрде дамып келеді және бірқатар елдер оған белсенді түрде қызығушылық танытып отыр
біздің еліміз экономикалық интеграция идеясын әрдайым жақтап қолдап келе жатқаны белгілі
бүгінгі келісімнің негізгі мақсаты осы одақтың аумағын аумағында тауарларды қадағалап отыру механизмін құру және оны тиімді түрде іске асыру болып табылады
сондықтан мен осы заң жобасын қолдаймын және әріптестерімді де оны қолдауға шақырамын
бір атап өтетін мәселе бұл келісім жеке отбасылық мақсатта сондай ақ кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес басқа да мақсатта жеке тұлғалар әкелетін сатып алатын беретін немесе иеліктен шығаратын тауарларға қолданылмайды
оның талаптары қадағалап отыруға жататын тауарлар мен операциялар жасайтын заңды тұлғалар мен дара кәсіпкерлерге қолданылады
мұндай тауарлардың тізбесін еуразиялық экономикалық комиссия бекітеді
келісімді әзірлеушілер қадағалап отыру механизмін кезең кезеңімен енгізуді көздеп отыр
мұндай байып тәсіл бізді қуантады
қаржы министрлігі аталған механизмді іске іске асыру бойынша үйлестіруші орган болып табылады
сонымен қатар сауда және интеграция министрлігі ішкі нарықтағы бағаларды тұрақтандыру шараларын қабылдау мақсатында қажетті деректерді алып олар бойынша талдау жүргізу үшін тауарларды қадағалап отыру механизмін пайдалануға тиіс
осы келісім күшіне енгеннен соң он екі айдан кейін тауарларды қадағалап отыру механизмінің пилоттық ы жобасы іске қосылады
осы уақыт ішінде біздің үкімет бұған қажетті барлық шараны қабылдайды деп ойлаймын рахмет
рахмет асылбек айжарықұлы
құрметті әріптестер басқа талқылау жазылған депутаттар жоқ
ы ал талқылау барысында бір ғана ұсыныс түсті ол осы ы заң жобасын тұтастай мақұлдау жөнінде
басқа ұсыныстарыңыз жоқ болса онда осы ұсынысты дауысқа қоюға рұқсат етіңіз
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранға беріңіздер

енді осы мәселе бойынша қаулы қабылдауымыз керек қаулының жобасы бар сіздерде
сол бойынша да дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
қатысып отырған сексен депутат жақтағандар да сексен депутат шешім қабылданды қаулы қабылданды рахмет
осы сұрақ бойынша азаматтарға рахмет әлихан асханұлы
құрметті әріптестер сонымен бүгінгі күн тәртібі мәселелерін бәрін қарап болдық енді депутаттық сауалдарды жариялауға көшеміз
ыыы сөз депутат жамалов аманжан мәкәрімұлына беріледі
спасибо нурлан зайроллаевич мой депутатский запрос адресован премьер министру и председателю агентства по регулированию и развитию финансового рынка
из за чрезвычайного положения и карантина многие граждане лишившиеся доходов вынуждены брать потребительские кредиты
этим продолжают пользоваться микрофинансовые организации ломбарды всевозможные онлайн компании которые предлагают получить кредиты через интернет не выходя из дома без справок
быстро моментально такая замануха болтается по всему интернету
на заседании государственной комиссии по чрезвычайному положению двадцать третьего марта двадцатого года глава государства касым жомарт кемелевич токаев поручил навести порядок в небанковском кредитовании
законом установлен предельный размер годовой эффективной ставки в пятьдесят шесть процентов годовых
максимальный размер неустойки штрафа пени не более ноль пяти процентов от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки
ограничение уровня долговой нагрузки заемщиков соблюдение правил составления договора о предоставлении микрозайма и другое
кроме того гражданским кодексом республики казахстан предусмотрен прямой запрет на предоставление займов физическим лицам с годовой эффективной ставкой более ста процентов годовых с учетом всех комиссий
несмотря на законодательные ограничения компании онлайн кредитования продолжают выдавать займы по запредельным ставкам свыше ста процентов годовых и тем более пятьдесят шесть процентов годовых
помимо вознаграждения в сто процентов годовых онлайн кредиторами под разными предлогами взимаются всевозможные комиссии за организацию и обслуживание займа комиссия за за гаранта услуга быстрая выдача услуга агрегатора услуги скоринга
в итоге годовая эффективаная ставка может составлять от шестисот до семисот процентов годовых
могу привести пример из реальных правил договоров кредитных компаний
компания кредит двадцать четыре взимает цитирую платеж в пользу третьего лица за осуществление им проверки сведений о заемщике который составляет до пятидесяти шести процентов от суммы займа
это плата за так называемую быструю выдачу
есть реальный пример из жизни когда при сумме займа в сто тысяч тенге дополнительная услуга быстрая выдача обошлась в двадцать семь тысяч сто пятьдесят тенге
при этом в том же договоре установлена разовая комиссия за каждый выход на просрочку в сумме три тысячи тенге за каждый случай нарушения сроков и затраты
по возврату займа в размере одного процента от суммы просроченного платежа по уплате основного долга и вознаграждение за каждый день просрочки
также в их договорах в первую очередь гасится оплата за услуги сторонних организаций затраты заимодателя сумма неустойки вознаграждение и только потом сумма основного долга
это сделано чтобы человек никогда не мог рассчитаться по долгам и все время оплачивал неустойки и проценты
просто удивительно почему в такой ситуации агентство по регулированию и развитию финансового рынка продолжает бездействовать
и сейчас эта зараза в кавычках продолжает распространяться быстрее коронавируса
исходя из вышеизложенного в целях исполнения поручения главы государства и защиты прав наших граждан предлагается следующее
первое провести проверку деятельности компаний по выдаче онлайн кредитов на предмет соблюдения законодательных требований по ограничению размера годовой эффективной ставки в сто процентов
на сегодня в казахстане основную долю рынка составляют порядка десяти таких компаний
второе признать недействительными договора займов с годовой эффективной ставкой более ста процентов
третье срочно ввести предварительную учетную регистрацию организаций предоставляющих займы физическим лицам не дожидаясь первого июня двадцатого года
с уважением член фракции партии нур отан депутат жамалов спасибо
рахмет сөз депутат перуашев азат тұрлыбекұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайролла
э запрос фракции ак жол к премьер министру республики
с момента введения чрезвычайного положения руководством страны принимаются беспрецендентные меры по защите жизни и здоровья граждан недопущению распространения пандемии коронавируса
демократическая партия ак жол поддерживает действия государства и считает их единственно верными в нынешней ситуации
в этих экстремальных условиях президент токаев находит возможности не только для неотложных социальных вопросов но и для поддержки экономики понесшей огромный ущерб от остановки тысяч предприятий
с первых дней кризиса каждое его выступление содержит очередной пакет в интересах малого и среднего бизнеса причем нередко новаторского характера
таких как введение пониженной ставки ндс на ряд товаров хотя действующий налоговый кодекс не предусматривает подобных ставок
решение президента было принято в рамках чрезвычайного положения но демократическая партия ак жол напоминает что наша фракция с две тысячи двенадцатого года неоднократно предлагала такой подход и каждый раз встречала непонимание в налоговых органах
в рамках нынешнего обсуждения налогового законодательства мы снова вносим поправку о пониженных ставках ндс для приоритетных и социально значимых товаров и надеемся наконец быть услышанными
в то же время обращения из регионов показывают что практическая реализация решения гос комиссии сталкивается с массой проблем
наблюдается провал в обеспечении мед учреждений средствами защиты назначение социальных выплат доплат медикам снабжение продуктами нуждающихся в цифровизация гос услуг и образования поступают сигналы о коррупционных проявлениях
в партию ак жол обращаются предприниматели с жалобами на продолжающиеся местами требования налоговиков по оплате налогов включая соц налоги и авансовые платежи по кпн
получается решения гос комиссии об освобождении мсб от налогов до первого октября не работают либо искажаются фискальными органами
нужно решение о прямом действии поручения гос комисии на местах
кроме того в методике взимания кпн по показателям предыдущего года нужно пересмотреть прежний подход так как очевидно что дохода с бизнесом в текущем году будет существенно ниже
также есть необходимость освобождения от налогов благотворительной помощи
имеются примеры когда остановленный бизнес выплачивает мат помощь семьям нуждающихся сотрудников которым до сих пор не начисляют соц пособие в акиматах
а налоговые органы тут же присылают уведомления на соц налог пенсионку осмс и так далее требуя до половины помощи заплатить в бюджет
неужели будет лучше если бизнес откажется помогать отправленным по домам работникам
крайне больная тема кредиты
несмотря на заявления агентства по финансовым рынкам об отсрочке кредитов практически отовсюду идут сигналы о невозможности получить такую отсрочку в банках без санкций
сообщают об угрозах оказаться в списке недобросовестных заемщиков и условии погашения платежей в ближайшие три месяца после окончания отсрочки что означает двукратное увеличение выплат
между тем доходы самих заемщиков никуда не отсрочились а просто исчезли и уже не появятся из воздуха
а дальнейшее давление доведет бизнес до банкротства или обрушит в нищету целые семьи
это результат огромного расслоения общества на богатых и бедных что является главной проблемой текущей социально экономической ситуации
в этой связи требуем агентство по финансовым рынкам запретить включать заемщиков воспользовавшихся отсрочкой в список недобросовестных

демократическая партия ак жол считает важным напомнить что стабильность финансового рынка определяется не только активами банков но и сохранением платежеспособности всего общества
предпринимателям также предпринимателями также остро ставятся вопросы субсидирования аренды помещений и коммунальных тарифов что требует отдельного рассмотрения
сегодня стране народу нужно держаться рука об руку и помогать гос комиссии в реализации конкретных задач
уверены что наш народ достойно пройдет и это испытание а правительство справится с с выпавшей огромной ответственностью но очевидно что после стабилизации положения понадобится не только отметить настоящих героев врачей
медсестер волонтеров полицейских нужен большой разбор полетов и работа над ошибками включая оценку эффективности системы гос управления сокращения социального разрыва между бедными и богатыми обеспечение справедливого государства и честной экономики
с уважением депутат демократической партии ак жол
рахмет сөз депутат әлтаев нұржан бауыржанұлына беріледі
рахмет нұрлан зайроллаұлы
премьер министру республики казахстан мамину
уважаемый аскар узакбаевич
депутатский запрос касается сложившейся непростой ситуации в сельском хозяйстве во время весенне полевых работ по передвижению субъектов агропромышленного комплекса
дислокации техники работников сельского хозяйства перевозки и реализации товаров сельхозтоваропроизодителей в связи с введением чрезвычайного положения в республике казахстан
как вы знаете в соответствии с указом президента о введении чрезвычайного положения от пятнадцатого марта двадцатого года
в ряде регионов страны введены органичения как по передвижению людей личного транспорта так и по передвижению грузового транспорта и товаров
кроме того отдельным приказом министра сельского хозяйства от второго апреля двадцатого года номер сто одиннадцать введен запрет на вывоз некоторых сельскохозяйственных товаров а на другие виды товаров наложены ограничения
при этом в связи с отсутствием единых и прозрачных процедур по получению разрешения на передвижение людей сельскохозяйственной техники перевозку реализацию товаров
в разных регионах исполнительные правоохранительные органы по разному понимают вопрос ограничения передвижения грузового транспорта имеются недопонимание и перегибы на местах
мы видим определенную нескоординированность и несогласованность государственных органов в регионах
например на границе жамбылской и алматинской областей фуры сельскохозяйственной продукции сутками стоят на блок постах где не обеспечено их быстрое и беспрепятственное передвижение
такая же ситуация на границе с кыргызстаном где скапливается огромное количество машин пытающихся вывезти продукцию на экспорт
а между тем сельскохозяйственная продукция в основной своей массе является скоропортящейся
в то же время недоумение вызывает запрет на ограничение экспорта скоропортящейся продукции таких как лук капуста морковь репа и так далее
в настоящее время в южных регионах страны скапливается более восьмисот тысяч тонн плодоовощной продукции скоропортящейся это капуста лук морковь
потребление данных продуктов в казахстане в десятки раз меньше и наблюдается большой переизбыток производимой продукции
по сути таким объемом мы можем накормить около двадцати таких э стран как наши
это огромный труд фермеров которые могут обанкротиться не реализовав данную продукцию
дошло до того что фермеры с южных областей казахстана вынуждены выбрасывать созревший урожай который не востребован внутри страны
в связи с вышеизложенным прошу вас рассмотреть следующие предложения по исправлению сложившейся ситуации
рассмотреть возможность отмены всех запретов и ограничений на вывоз скоропортящейся продукции сельского хозяйства
ввести единые правила инструкции оперативного согласования передвижения людей товаров и транспорта в условиях карантина и чрезвычайного положения
с учетом необходимости обеспечения беспрепятственного передвижения людей товаров и техники сельхозтоваропроизводителей по нуждам производства переработки и реализации продукции
перевести все процедуры согласования в онлайн режим
на блокпостах обеспечить отдельный коридор для грузовых автомобилей перевозящих скоропортящуюся сельскохозяйственную продукцию
уважаемый аскар узакбаевич прошу вас с пониманием отнестись к проблемам сельхозтоваропроизводителей так как самый главный важный вопрос в условиях финансового кризиса
и обострения пандемии это обеспечение производства продовольственных товаров и соответственно продовольственной безопасности нашей страны
просим рассмотреть и о принятых мерах предоставить ответ в письменной форме в установленные законом сроки
с уважением депутаты комитета по аграрным вопросам
спасибо за внимание
сөз депутат қоңыров айқын ойратұлына беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
уважаемые коллеги
депутатский запрос коммунистов адресован премьер министру
уважаемый аскар узакбаевич
на заседании правительства в январе две тысячи двадцатого года президент республики казахстан касым жомарт кемелевич токаев поставил задачу разработки нового экономического курса и глубоких возможно радикальных реформ
можно констатировать что в казахстанской экономике как и во всем мире начинается период серьезных рисков связанных с ограничением из за карантина переформатированием мирового финансового рынка и выходом на принципиально новый геополитический порядок
в этих непростых условиях подтверждается тезис что наша старая модель сырьевого роста расширенного воспроизводства капитала и мегапроектов больше не работает и несет в себе большие риски для устойчивого социально экономического развития казахстана
фракция народные коммунисты считает чтобы преодолеть кризис нам нужно гораздо более высокий темп роста экономики
как показыает наш собственный опыт позапрошлого десятилетия это не менее семи процентов
настала пора перестать гадать о стоимости барреля а при планировании макроэкономических показателей бюджета переходить к прогнозу не нефтяного ввп
фракция народные коммунисты считает необходимым выработку национального плана спасения экономики где приоритет это ускоренная модернизация экономики
основой плана должна стать новая промышленная инвестиционная политики с ориентированием на отечественных инвесторов и несырьевые сектора
фракция народные коммунисты предлагает во первых провести переоценку всех ключевых данных привести в порядок официальную статистику признать реальные показатели по уровню жизни населения ситуацию с самозанятыми и инфляцией
во вторых необходим анализ эффективности всех государственных программ не по исполнению формальных показателей на предмет качественного изучения отраслей
в третьих надо провести анализ деятельности квазигосударственного сектора на предмет реального создания добавленной стоимости
затраты на государственные программы государственные компании которые работают только на самих себя должны быть решительно сокращены
в четвертых требуется расчистка каналов движения финансирования корректировка денежно кредитной политики ужесточение трансграничного движения капитала
частные квазигосударственные финансовые институты стали вещью в себе поглощая слишком много ресурсов на свои посреднические функции погрязая в коррупционных скандалах и спекуляциях
в пятых реальная диверсификация экономики и экспорта залог успешного экономического развития
казахстан по размеру ввп на душу населения находится на пятьдесят четвертом месте в мире а по уровню экономической сложности это разнообразие отраслей и глубина переработки товаров на восемьдесят четвертом
при этом в тысяча девятьсот девяносто пятом году мы находились на сорок втором месте
в шестых необходимо поощрение предпринимательской инициативы на селе за счет закупа сельхозпродукции поставок необходимых материалов и оборудования по справедливой стоимости
это позволит быстро решить вопрос продовольственной безопасности

бюджетные средства должны стимулировать спрос у торговли брать продукцию наших производителей а не субсидировать зарубежных фермеров и переработчиков
фракция народные коммунисты считает что при соблюдении вышеуказанных предложений мы можем получить гораздо более предсказуемую эффективную экономику
спасибо за внимание
рахмет құрметті депутаттар сонымен депутаттық сауалдар аяқталды
басқа сұрақтарыңыз жоқ болса онда мәжілістің жалпы отырысы жабық деп жариялаймын рахмет сау болыңыздар